Ayong sasa akotom emasha looyokon akiyen akuj. ayakanar lokansa akilip akiy. akiboyore kangitunge eboyor loajokon. kama tokona ngitunga lurrukitotor iyong toloma ekisil. alf akilom emaisha loajokoni ngosi akiruk kangitunga ejok. Alomuisha alotokana akingarakin. ka alimonikin ngakio naajokak na ingarakinete mgitunga luche dae alomaisha kalo. Akiboyore kangitunga bila akikosonakin ovyo ovyo akibolkin ka akisiyani ngitunga luche dae kuhusu emaisha. akingarahakini vile nae ingarakirutor topedoria akiy dae akinyarakin esi tanangae emak locho dae loebunit. Akingarakina ngina ebuni tani moi kungarakinea iyong ngide a ngide kon kingarak ngide ngicho lua akijij kongina toyara jik irai itaan ipei. Ngutunga tani lu itnete esi kongina ngesi epoolor itaani emaisha luajokon ngesi akiboyore iyeni akiy kotere akiy ngesi arai nitegemiaritae alamaisha aloleo bila aliyu mam lobo ibere niebeyo emaisha kotere akiy ipotonori emaisha einanakini ngitungaa. Itaan akichungare emaisha keng alodekesinei kotere tokona kadokakin ayong ngikaurek kang echamakina elemuneto ngaropiyae kayareta ayong losibitar. Sasa echamakinga ayong niti echungae afya kana ruaribun kotere ngiche berei edekanakini itaan kotere ngiberei lufanyi itaan estress ngache saini itedekakini itaan. ngache sain echap einakini itaan ngidekesinei lukaalak nape kichingai bon. Ninak nabo ngitunga egaram lokaalan ati ayaakar asakun ngaropiyae tani tokona alosibitaria kedokakin itaan mam itaan ingaranakini ngitunga eyei ibere ni ebeyo corruption tani losibitarea luaarai paka etachio edaktarit ani ingolikini atamar kaburu ngesi tani ketona itaan kaneni ningarakinio ilelebun ngitunga kiboikinos elsoi itaani kiboikin kuansai nataparach paka ebong idarit edaktarit epei edaktarit lo tayaka tanyam eke starehe bu tani keyei tani atoni kaneni kijukarae mortury teyakarai tonukae kotere carelessness ibere ni ebeyo akalanyamit angidaktaria ebuni itaan kuliko akichuman itaan esindan lo arai edawa ngoto kichum itaan esindan lopenyarai kingalak itaan totoan itaan kongina ngesi lanyuni iyong emaisha angitunga ama anumber angitunga elosi kop kila akwaar kitere ngitunga lu elokete arai lukaalak kotere arai ngidaktario ekalanyaka. Lanyuni iyongtokona for example ayaka itaan lasibitar kuansia nataparach idarit ngidaktaria ngulu paka ebong lanyuni iyong alotunga alu eyakatar ngaropiyae elosi itaan tatach edaktari lanyuni iyong kalalo ekanangolenyana kotere emamakatar ngitunga ngaropiyae na eloso losibitaraa lu ansitunga ama ngadinikio emamakatar ngaropiyae nguna sasa keiyei ibere asaki ayong alimokin ngitunga kila mtu kichunga akuraan nakeng kifanya usaafi ni inaak ngitunga egaram lokaalan nabo eyei akilom kangitunga niajokonii ingarakinit saana emaisha lolea kotere kiboikinitaan kangijiranin kena aneajokon kem in tokona ibere nikoni kama igirio ngitunga awasho lanyuni ngitunga ngulu kotere aminan ka itaan ngini emamakatar ngakiro enyaraunio paka itaan ngini kigirakinae neni. Lanyuni iyong tani moi kebu ekokolan nawi ngina kenyarai itaani ni awi kangina tama ngitunga luche pota kakokoe ayong epote ngitunga ngulu kingarakis ngache saini pe kibakinosi iyong ka ngitunga niajokoni tani achekwaar na ipanyakinor ibore anawi kona kimekin iyong bon kidealinga ka ngikon chan for example esaki ikoku kong ayakar losukul mam ngaropiyae na elosio tamarae iwakinitae emchango kinrar tu atamar ati kotere niboyete iyona kangitunga niajokoni mam itaan elemu ilarakin iyong bon ka akong familia taany echida kitalarakin kila mtu sasa kibakiri ka itaani ni idimu asi ka iyong amina alakara ka akingaranakin kotere emaisha loleo arai lasima iwesekini tasak atir kingarak iyong leo ani moi kingarakinia iyong dae ngesi kotere kama ngitunga lu akijiji kana keloma ngitu aapei ingarakinosi na enangenete nikalonan kotere emaisha dae taraunea emaisha mati keboikinosi kangitunga alakara amina. Kama teni tokona imakari iyong ibere anawi kani tani ibere kama akimiy tani kiyaka nawi ngin kotere iboyenete yong kongitunga alakara kilipan iyong tani ibere kama nawi ngiri kotere iboyenete yong konitanga alakara kilipan iyong toni ibere kama achumvi kinakinio. Kilipakim iyong ibere kama akibirit kinakinete ngitunga ngulu sasa kirau iyong itaan nilomit emaisha lokon nisaki ngitunga luche ilosi yonh akiruoror ngitunga kichukiasi ngitunga animoi nianyuni echida kimek kmek kila mtu kaneni taany ngikon shidan kaneni kilar alokatikat edunia ketete yong kila mtu angakonyen bala kila mtu kimakisi yong dae kur ibere ngini kotere niyeni iyong akilomong kangitunga ejok. Iyong akiburare kongitunga. iyong inioror ngitunga kila akwaar anakiji iyong iji iyong nakamatan epurot ipiganakini sua ekelele. iyong nakienyan ngitunga. sasa taany yongoo arai iyong bon kichukiarit kila mtu kotore. iyong imina yong ejie. mam tani kisurorik iyong itaan niwainga iyong achamun emokos kitama yong tani itaan nifaanyak ibore kama eken tapor iyong kipanyak ama kisurorik sasa ianyuni yong ngakirio kama nguna eroko. Mere lasima sasa lanyuni yong ngitunga nikingarakinete kitere emaisha lokon loaraitu.

Nabo aminio ngaropiyae ingarakini iyong ngitunga lucho lu eyakatar echida kama tokona ngide luo ekokianuto lu emamakatar wasasi iyona ilosi kingarak ngide ngulu lu emakatar ngikauriak kotere lanyuni iyong emaisha lokagongon elose ngide taraut ngichokorae alotuun tokokaa kidichae taara sasa kiminio iyong ngaropiyae iwesekini iyong kengarak ngitunga luche iwesekini iyong tani togielak akimuy ngitunga lu edekasi iwesekiny iyong tani ketembek ngitunga lu eya nawordio kinak pikimuy ngitunga nabo lu ngikidunyet kon dae lu emamakatar namna yeyote alomaisha iwesekini iyong kingarak lupe nyepedorete tani ayaar ngikech dee losukulu kengarak iyong kotere moi kisomata ngide ngulu torumosi esukulu epote kingarakinete iyong dae ingarakinete ngikech tunga dae ka akinyarakin ngabe na emamakatar ngikiliove ngapuser kenyakar iyong ngaropiyae ipedori iyong akingarakin kechi tani alnakin ekaastani ainakin akimuy.